भर्खरे खाईल खैना चिज मह्तीमै चाउमिन खैनु। <hesitation> चाउमिन पकैना तरिका कह्लेसे सब्ति सुरुमेते पानी ओह्के उबालेक परल। आऊ पानीमे उबालेबखत पानीउबाले बखत ओह्मा थोरीएकुन तेल चुचबाईक परल। तौके जब पानी उब्लेलागी तौ ओह्मा चाउमिन डर्तियाँ। तौके चाउमिन थोरिदेर रिझी बस् ओह्मा <hesitation> ओह्के पसाके तौके जुड पानीमे धुइबो। तौके धोके थोरिदेर अस्ते अस्ते रहिन् दह्बो तौके <hesitation> कढईया बैठाके तेल पकैबो। तेलमे सक्कु प्याज होइल टमाटर आऊ मटर है कह्लेसे मटर डर्बो। तौके ओह्के थोरिक देर पकाके चाउमिन डर्बो, चाउमिन डार्के <hesitation> ओह्का उपरतिती मसाला डर्बो चाउमिनमे डर्ना सोयासस हुइगेल आऊ भिनेगर येने डर्बो। तौके एक्घरिक आऊ पाकेदहबो भुठेदहबो। <hesitation> सक्कुचिज स्वादअनुसार डारके तौके भूठके, तौ ई खाईक् तहिन तयार हुइजिता।